Sí, pueu contal-ti anguna cosina de la estoria de Poloña. Unu delos eventus más emportantis ena estoria de Polonia es la partición de Polonia nel siegru XVIII, quandu el país hue dividíu dentri Russia, Prussia i Austria. La partición de Poloña llevó ala perda dela endependencia i mesmu dela essestencia del país, i no hue hata'l final dela Primel Guerra Mundial que Polonia recuperó la su endependencia. Assinque es chica la qu'án passau!